Ny loko mavo midika hoe fahantrana. Ny tonga antsaiko voalohany mahitan'ny loko mavo zany hoe masoandro miposaka mavomavo, avy eo magnaraka zay koa misy tenue na football regny na an-tsekoly de atao mavomavo de zegny ny tonga antsaiko voalohany.